مصر د نړۍ له زړو تمدنونو څخه ګڼل کېږي، چې د نیل سیند پر غاړه شاوخوا دري زره کاله مخکې د فرعوني سترواکۍ بنسټ کېښودل شو، او داسې ستر واکمنان یې درلودل لکه فرعون رامسس او توت‌عنخ‌آمون. فرعون مصر د اهرا‌مونو، هیروګلیف لیکدود، او دیني تمدن له امله نړیوال شهرت لري